<hesitation> kuba sinin ndaka iya tsagyi babu yan ndake vuli layasu har tada muniya sinnawa ai ghani wu ndakea u’ma tsagyi iri cii wu ndake sina ghinshi ma’u wu ndake sina mimiyi khin layinu ghan we’e ghani wa tsigyiwi wa u’ma tinani ei ta wuyani ba wu khilthi wita wayanu dole ba wu ndake kuza wu pi di cuwuwi ghan bura tsagyuwi ghan we’e tsagyi wa tsigali wa khitha ma yam ndake vulu layiwi di bawu ndake kura tsagyawi ghan we’e tsagyi wi gyishiyakai sinni ci gyishiya ga p’a wi ca fimawi ca fi wu layasi ndake vulau